يا اخويا أنا راني إنسان خدام ون- ونشتي الخدمة وما عنديش <hesitation> ما عندي هذاك <hesitation> تمن_ نرنك عليك ولا كاذا تلقاني إلا <hesitation> وا- واش تحتاج تلقاني ما نقولكش لا لا، <hesitation> او راح نعجبك ياسر في الخدمة على بالي بها تا جربني جربني وإن شاء الله راني نعجب بإذن الله وراح نتفاهمو في كلش، <hesitation> وهذه هي وراني فحل.